"विश्राम" शब्द का सीधा मतलब है, आराम करना। जैसे कहीं से लंबा सफर करके आए के बाद विश्राम करना बहुत जरूरी होता है। हम अक्सर बोलते हैं,"यार, बहुत दूर जाना है, अभी तो विश्राम करना पड़ेगा।"